Paloor onuma ekona odein asimuduroyh udorogh pu lenedian anaule nudien ubele urol iban usinalaken udule pa- a onimole, anaale <hesitation> anatol ibam omaar okoni onaar ode maar ozeer onaar ole arukpukoro maar ole kaar kaar orouigh tologhionuna mole punaarale nanaghanan nakodi udurooghan ana ubeturu nosa edian pana ole udule pana ole udule pana ole. lenedian nalogh talooy obho tohuna po looy obho econa odein. ibha ana ule nedian ulogh talooy obio tonuna palooy obho econa niheghe moniar cus ibha ona ole dionedian hokarabh ologhiobho ana na teny obho pinez econa oruedio aegh nonin ibha nedian po alooy uruna onaar onufe, pana ekona oneer oreghena adioma been <noise> lemedian, udule pana oninole, anatunokidi oh pana oninole anatumookide oh pana onimole.